أيش قولك تحكيلي وتفرغلي قلبك, بالك شي ترتاح وتتفرهد شوي, وإلا تججيب احزا للدارنا نلعبوا شوي بلاي ولا نمشي ونحاوصوا, وإلا كان تحب نبعد نمشوا للقهوة نقابلوا صحابنا الولاد, أو كا نعملوا قهوة, بالك شي نبدل شوية الجو, مبعد نمشيو نترينيو شوي, هكا بالك سشيتفرغ قلبك وتخرج الطاقة السلبية اللي عندك, وانا متأكد هككا تتفرهد بشا.